gott kvöld hér á eftir ætlum við að ræða skýrslu ríkisendurskoðunnar um hjúkrunarfræðinga en samkvæmt henni stefnir í óefni byrjum á

öðru nýjum þætti sem leggur upp með laufléttar spurningar um æviskeið mannsins Sigríður Halldórsdóttir þú ert umsjónarmaður ertu búin að komast að því hver tilgangur lífsins er

kannski ekki að fullyrða það

ég hafi komist örlítið nær því að vita það við sjáum alls konar hluti

í þessum þáttum sem við sjáum nú ekki á hverjum degi að minnsta kosti ekki í íslensku sjónvarpi til dæmis í fyrsta þættinum þá fáum við að fylgjast með fæðingu og það já það var svolítið magnað já

þú tekur viðtal við fullt af fólki ert að spyrja þau út í viðkvæm

erfið málefni var fólk alveg til í þetta já allavega ég

að velja viðmælendur þannig að það var þarna fólk sem var tilbúið til að deila með manni svona tala um hluti sem maður er

tala um eins og til dæmis ja til dæmis bara hvað skiptir mestu máli í lífinu og svo snýst

líka svolítið mikið um mig langaði einhvern veginn að að tala við fólk sem er komið

miðjan aldur hvað veit það í dag hvað geta þau sagt þeim sem að yngri eru þannig að við leikum okkur svolítið með þetta við fjöllum um mismunandi æviskeið í þáttunum en spyrjum líka svolítið út fyrir það hvað telja börn hvernig halda þau að

sé að vera miðaldra og svo förum við já spyrjum þá sem eru komnir lengra elsta manneskjan sem þú ræðir við í þáttunum hvað var hún gömul hann er hundrað og eins árs hundrað og eins árs já og yngsta svona sirka sextán mánaða kíkjum á smá brot þegar þú ert að reyna að halda uppi samræðum við sextán

börn endilega kíkjum aðeins á þetta

á við á þessum fyrstu árum ævinnar hvað er að gerast í kollinum ef við erum að tala um árin núll til tólf ára þá erum við náttúrulega að tala um tímabil sem er ólíkt öllum öðrum tímabilum í ævi fólks vegna þess að það verða svo dramatískar breytingar

ef þú berð sama núll ára eða nýfætt barn og tólf ára þú sérð aldrei svona mun á manneskjunni á neinu öðru æviskeiði en

á fyrstu árin er tungumálið og tungumálið er og þá er það tungumál að hvaða gerð sem er tungumálið en það er líka forsenda þess að geta hugsað og þróað hugsunina og þetta þróast

samhliða hugsunin og tungumálið en hvað mynduð þið segja að væri svona skemmtilegasti tími ævinnar annað mikilvægt viðfangsefni fyrstu áranna og leikskólaáranna það er það sem við köllum

það sé að vera gamall hafiði eitthvað pælt í því það er að ná stjórn sjálfur á eigin hugsun tilfinningum og hegðun því þegar börn eru mjög lítil til dæmis bara

nýburar þá eru þau að miklu leyti undir stjórn foreldranna þegar þau fara að gráta ungabörn þau ná tökum á þessum tilfinningum sjálf bara eftir nokkra mánuði og verða alltaf betri í því eftir því sem líður á en stórt viðfangsefni

já rétt að taka það fram að þessir þættir verða á sunnudagskvöldum við ætlum að fara yfir í allt annað þessa skýrslu Ríkisendurskoðunar um hjúkrunarfræðinga Guðbjörg Pálsdóttir formaður Félags hjúkrunarfræðinga velkomin þú varst í fréttum í gær og eitt af því sem þú nefndir þar sem svona hugsanlega skýringu á því að það vanti svona marga hjúkrunarfræðinga til starfa séu launin já í þessari skýrslu kemur fram að

eru rúmar fimm hundruð þúsund fimm hundruð og þrettán þúsund ef ég ef ég man rétt meðal heildarlaun tæpar sjö hundruð og fimmtíu þúsund krónur þetta eru tölur sem ég held að margir þarna úti væru nokkuð sáttir við já en við þurfum líka að skoða hvað er á bak við þessar tölur það sem er á bak við þessa tölu sem þú talar um tæpar sjö hundruð og fimmtíu þúsund eru sem sagt dagvinnan og síðan um þrjátíu prósent álag sem kemur þarna fyrir vaktavinnuna og þá erum við að tala um að þetta fólk vinnur kvöldin nóttunni helgar þegar almenningur er almennt í fríi og auk þess inniheldur þessi tala

kjarasamningsbundnar orlofs og

annað sem mig langar að nefna í þessu sambandi út af því að þú talaðir um að meðal dagvinnulaunin væru fimm hundruð og þrettán þúsund og það er rétt meðal starfsaldur hjúkrunarfræðinga í dag er fjörutíu og sex ár sem þýðir það á bak við þessa

eru tuttugu og tvö ár í starfsreynslu það er að eftir útskrift og þetta

við hundrað prósent laun þannig að við getum velt fyrir okkur hvort að þessi tala rúm fimm hundruð þúsund í dagvinnu sé mikil eftir rúm tuttugu og tvö ár í starfi og stór hluti hjúkrunarfræðinga er er með ein og hálf tvö ár í menntun í viðbót meistaramenntun eða annað þannig að við erum að tala um fimm og hálf

sex ára menntun en þessi tala ef ef við meðal dagvinnulaun maður veltir fyrir sér fólk fari eitthvað annað að vinna eða komi ekki til þessarar starfa vegna þess að launin séu svo lág en er alveg sjálfgefið að fólk geti fengið þessar upphæðir alls staðar annars staðar ég meina eru þessi laun bara í boði þarna úti fyrir fyrir alla hjúkrunarfræðinga já það virðist vera eins og til dæmis við vitum að fólki hefur verið tíðrætt um flugið ég í rauninni hef ekki þá launataxta á hreinu en

ég veit það að að það kemur betur út fyrir einhverja hjúkrunarfræðinga að fara í flugið það er fleira sem fólk setur núna á vogaskálarnar það er betri tími með fjölskyldu frítíminn og sitt eigið frístundir og fleira sem að fólk setur fram yfir í rauninni jafnvel töluna en kemur kannski út á svipaðri

öllu saman við höfum líka dæmi um hjúkrunarfræðing sem að ákvað að fara að vinna á leikskóla því að með því að fá niðurgreitt plássið fyrir yngsta barnið sitt og vera í dagvinnu á leikskóla að þá kemur þessi einstaklingur mjög svipað út launalega heldur en að vinna áttatíu prósent vaktavinnu inni á spítala er er málið það af því að það er svo mikil einhver fólk einbeitir sér svo af laununum og tölum um laun og maður heyrir það gjarnan að

launin séu ástæðan er er það vinnutíminn og vinnuumhverfið kannski frekar sko þetta er þríþætt og það er einhvern veginn alveg sama hvaða hjúkrunarfræðinga þú talar við þetta er eiginlega þríþætt það er alveg rétt það eru launin og það er vinnuumhverfið og það er álag í starfi og þá kannski kemur þessi umræða sem að maður heyrir frá hjúkrunarfræðingum sem fara að vinna við eitthvað annað að það velur þá að vinna aðra vinnu sem að ekki fylgir eins mikið álag í starfi í rauninni er í dag fyrir sambærilegt fé heldur en að vera inni á heilbrigðisstofnunum spítölum eða að starfa við hjúkrunina það er eitthvað sem að fólk í dag metur bara mjög mikils þetta er öðruvísi þegar mín kynslóð lærði hjúkrun og þú lærður þá hjúkrun og varst að vinna við hana þetta verður

lífsstíll yngra fólkið í dag horfir á þetta sem launaða vinnu það hikar ekki við að ráða sig jú til

starfa eftir útskrift eða ef þeim býður svo að þau fá eitthvað annað og betra sem að fer betur með þeirra líf fjölskyldulífið og þeirra frítíma þá gera þau það hiklaust já sko eitt í þessu líka því að ég held að ég fari rétt með þetta séu um þrjú þúsund hjúkrunarfræðingar já rúmlega það er kannski ekki mikið talað um það en það er auðvitað dýrt að hækka laun fyrir svona stóran hóp hefur það ekki dálítil áhrif á ekki bara umræðuna heldur þær launahækkanir sem ykkur standa til boða jú þetta er nefnilega mjög góður punktur sem þú kemur inn á út af því að það er eitt af því sem við fáum alltaf að heyra en þið eruð svo mörg við erum náttúrulega að sjálfsögðu mörg við erum hryggjarstykki í þessu heilbrigðiskerfi við erum fjölmennasta heilbrigðisstéttin og erum límið í þessu það er hjá okkur eins og öðrum löndum í heiminum að við erum fjölmennasta stéttin jú og þar af leiðandi kostar meira að borga þessari stétt þúsund krónur heldur en fámennari stéttum það gefur auga leið og

þetta er náttúrulega eitthvað sem stjórnvöld bera mjög oft fyrir sig og yfirstjórnin en í rauninni á engan veginn við miðað við það

og sérstaklega hversu margir hjúkrunarfræðingar munu hætta á næstu árum sökum þess að þau komast á lífeyrisaldur að þá einfaldlega þurfi að mennta fleiri hjúkrunarfræðinga þetta er eitthvað sem menntamálaráðuneytið eiginlega vísar bara frá sér strax í svari sínu til Ríkisendurskoðunar kom það þér á óvart já ég var hugsi þegar ég sá þetta svar því að þó svo að bæði í þessari skýrslu og skýrslu sem að við bentum bentum

á og bjuggum til núna hjá félaginu og birtum í febrúar að þá bendum við reyndar á þetta nemenda úr námi og eins hvað þeir skila sér illa til starfa fyrstu fimm árin eftir útskrift að þá kom þetta mér á óvart því að í dag eru útskrifaðir að meðaltali hundrað og tuttugu nemendur á ári úr h í og

allir sem fara í námið þeir klári þá eru þetta líklegast um hundrað og

fimmtíu nemendur og ég sé ekki alveg hvernig þessir þrjátíu hjúkrunarfræðingar í þessu dæmi þeir muni bjarga heilbrigðiskerfinu það þarf alla að borðinu við verðum jú að mennta fleiri það er það er það er þannig þannig að ég er ekki sammála þessari athugasemd þeirra við verðum að mennta fleiri en við verðum að halda hjúkrunarfræðingunum sem fyrir eru í starfi með öllum tiltækum ráðum við þurfum líka að fá þá til að hækka við sig vinnuprósentuna en meðal vinnuprósenta á Íslandi í dag er rétt rúm sjötíu prósent

hjá hjúkrunarfræðingum og svo viljum við náttúrulega ná þeim aftur til starfa sem ekki eru að starfa við hjúkrun þannig að þetta eru þetta eru margir kubbar sem í rauninni þurfa að koma saman til þess að dæmið gangi upp en er hjá því komist miðað við stöðuna eins og hún er

bara eftir fimm ár að það verði leitað til erlendra hjúkrunarfræðinga til þess að fylla þessar stöður nei það er náttúrulega spurning og er bara eitt af úrræðunum sem þarf þarf að skoða

ég tek alveg undir það en við þurfum þó að muna eftir því að þegar maður er að hjúkra fólki þá er þetta mjög mikil nánd og oft á þeirra verri stundum í þeirra lífi þar

sem fólk er ekki alveg í sínu besta formi og við þurfum að vera alveg með það á hreinu að að sjúklingurinn skilji hjúkrunarfræðinginn þannig að þess vegna hefur verið gerð krafa um íslenska tungu og að fólk allavega skilji og við vitum það alveg við skulum ekki gleyma því að hér hafa komið hjúkrunarfræðingar sem eru af erlendu bergi brotnir komið og sótt um leyfi og fengið og unnið í kerfinu og eftir því sem þeir verða

færari í íslenskunni þá hafa þeir fært sig nær bráðaþjónustunni og gengur mjög vel í starfi rétt að lokum þið auðvitað hjúkrunarfræðingar eruð auðvitað undir

er einhver von til þess að það breytist að þínu mati heldurðu að það kerfi muni eitthvað breytast á næstunni sem að færir okkur tuttugu og fimm prósent hækkun en gerði það líka svo sem hjá b h m og öllum þeim sem að eftir komu að okkar gerðadómur hann rennu r ekki út fyrr en í mars tvö þúsund og nítján og nú er hann runninn út hjá b h m og ég finn fyrir vissum skjálfta meðal minna félagsmanna

erum við rúmlega hálfnuð

að það sé ekki eitthvað sem hægt er að gera í stöðunni það er nefnilega hægt að gera ýmislegt í stöðunni því að við erum líka með stofnanasamninga til dæmis við heilbrigðisstofnanirnar í rauninni þarf bara ríkið að gera þessum stofnunum kleift að gera eitthvað til að koma til móts við hjúkrunarfræðingana en til þess þarf fjármagn því fjármagnið fylgir ekki stofnanasamningum aftur á móti eins og með læknanna þar eru öll þeirra mál í miðlægum kjarasamningum en það er ekki hjá hjúkrunarfræðingum og það vantar fjármagn þannig að mér finnst að yfirvöld

að stíga hérna fram í þessa ábyrgð

nefnilega það Guðbjörg Pálsdóttir formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga takk kærlega fyrir komuna í Kastljós þakka þér fyrir gott kvöld það er ekki hægt að flytja Toscu með hangandi hendi hún er svo

og sprengikrafti segir sem fer með titilhlutverkið á nýrri uppfærslu íslensku óperunnar á þessu sígilda verki

mér finnst einhvern veginn standa upp úr

bæði þessi unga ást og einhvern

vonin um að allt fari vel vonleysið hugrekkið í vonleysinu samt Ómar þetta stef aftur en þá í öðrum búningi og segir allt aðra sögu

fari vel og það finnst mér sú tilfinning sem stendur upp úr það er einhvern veginn vonin Kristján þetta stórvirki þú þekkir það vel og

gegnum tíðina er það ekki jú mjög

að vera svona í vasanum hjá mér í þrjátíu og fimm ár ég er búin að syngja hana ég held ég fari ekki rangt með þrjú hundruð níutíu og sex

fjögur sinnum þannig að ef við verðum duglegir Íslendingar að sjá sýninguna þá gæti ég farið í fjögur hundruð sýningar og það er

náttúrulega bara æðislegt bara elska þetta hutverk þetta er bara ég syngja

maður fær bara gjörsamlega að gjósa eins og Geysir á góðum degi það væri nú aumt ef ég myndi tengja vel við hann Scarpia þá væri ég held ég í vondum málum svona dags daglega en ég hef nú sagt í góðlátlegu gríni að syngja hlutverk eins og

kannski fær maður ákveðna útrás ég veit það ekki

þetta er dramatískt séð mjög spennandi hlutverk dálítið krefjandi að sjálfsögðu en þó hann sé vondi kallinn þá nær hann líka að sýna marga liti valdamiklir vondir kallar þurfa einhvern sjarma líka til þess að komast allavega á þann stað sem þeir eru að það eru orð að sönnu það hefur gengið mjög vel og þetta er þetta er öflugur hópur sem að sýningunni stendur alveg frá aftast á sviði og fram í gryfju

Bjarni Frímann Bjarnason thljómsveitarstjóri heldur örugglega um og Greg Eldridge afskaplega spennandi ástralskur leikstjóri sem er með okkur og hans teymi og svo eru það þeir sem eru

það eru það eru aldeilis Tosca og svo Kristján okkar Jóhannsson það er nú eins og sé búið að sleppa það vantar ekki kraftinn þetta er frumraun þín sem hljómsveitarstjóri hjá Íslensku óperunni hvernig er að takast á við svona stórt stykki í slíkum aðstæðum fyrst spurningin er svona blátt áfram verður svarið að vera eins hentar eiginlega alveg ómögulega í þessar aðstæður af því að bæði er stykkið krefjandi

þannig að þeir sem þeir sem þekkja vel til sínu stykki þetta er eins og að glíma við þetta er nánast eins og nýtt verk fyrir mér þú trúir mér kannski ekki en

hvert skipti sem ég geri það og alltaf er ég að finna eitthvað sem mig langar aðeins pínulítið meira þykkara hérna og pínulítið meira